बारिश की आवाज एक ऐसी आवाज होती हे जो सर सर करके आती है। और बारिश की आवाज से बारिश की आवाज से मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और ठंडी हवा चलने लगती है। उसी के कारण बारिश होने की संभावना रहती है। बदलो की घटा बिल्कुल छठी रेवे। और <noise> बारिश से बिजली कड़के और बिजली कड़कती है और मौसम बिल्कुल ठंडा हो जावे ई वजह से बारिश को नजरो बहुत ही खतरनाक रेवे।